Taa yidi nattina gabbe nder ñamdu maa, waɗatai ka waɗu kay waɗuki ne goɗɗe, ɓeydu goɗɗe seɗɗa seɗɗa, waɗatae nder ko soƴƴata, ngaɗa ɗe nder ñaloomaari, ngaɗa ɗe nder kirtaari fu, ngaɗa kay waɗdu kiɗe seɗɗa seɗɗa, e hakkiilo har mboowa.